अगर मे दगड़िया मेता मीन यख औंदु त में वेता सबसे पेली त जू मौसम ची वेगा अनुसार कपड़ा पैक कनो बोलू अगर यख ठंडू वोणु त मैं वेता बोलू की तू फुल कपड़ा ल्ये जने जैकेट वेगी हुड वेगी स्वेटर वेगी अगर यख गरम वोणु त मैं वे त बोलू की तू टी शर्ट शॉर्ट्स और मतलब हाफ कपड़ा ल्ये।